في يوم من الأيام في موسيقار سمع لحن غريب اوي جاي من الغابة و كان حلو اوي فبدأ ان هو يمشي ورا الصوت علشان يعرف مين اللي بيعزف اللحن ده لان هو كان عاجبه جدا و لما دخل الغابة كان كان خايف اوي لان هي حاجة غريبة ان حد بيعزف في الغابة ف لقاه واحد كان صاحبه بيتعلموا مع بعض الموسيقى زمان و ان هو بيحب ييجي الغابة يقعد يعزف لوحده كده و يسترخي فبعد ما قابل صاحبه بدأوا ان هما يعزفوا مع بعض و كل يوم يقعدوا سوا في الغابة